أكيد باش نمشي لأسبانيا برشلونة، على خاطر هاديا المدينة المفظلة متاعي عندي، <hesitation> على خاطر فيها الفريق نتاعي المفضل هو برشلونة، بخلاف ال <hesitation> معنتها المناطق الموجودة فيها ياسر سماح ولا بيا نجرب الماكلات نتاعهم أكثر حاجة نحبها إنو ندخل الستاد متاع الكومبينو ونعيش الأجواء الجنونية اللي فيه.